من زمان، وأنا أحب الفضاء، وتستهوين فكرة إكتشافه، عالم مليان أسرار وظواهر غريبة، ما حد إكتشفها أو ما لها تفسير للآن، كمان فكرة البحث إنه مثلا يكون في حياة على كواكب ثانيه غير كوكب الأرض <hesitation> ونكتشف كواكب بعيدة، نجوم جديدة، كمان المحيطات مليانة تنوع وأسرار، فصعب الإختيار بينهم صراحة.